Ino ngiahy zaigny ai, lasety vaky ô, ooohh ino mai juste faf-fafao fogna izy akao de ataovo amin'tanindraiky fogn, io aby tsy magnino na tsy ifainao fa zah kao aby favy nandeha taminao tagn de nahavaky veranao tamin'andro raiky igny de ah tsy magnino zaigny fa samby afaka edy antsika amzaign.